אלמכאן ללי זרתו ולגיתו כימא כנת נתוקע, הוא מראכּש, כנת דאיר פי באלי אינהא מדינה זווינה ולאכּני משית לגיתהא אכתר מן ראיעה, א־לזנאקי אלקדימה, ראיחה א־לתוואבל, אלאלואן פי א־לסוק, א־לנאס בכּרהם ודהכתהם, כל שי כיכּלִיכ תחס בחיאת נאבע'ה, משית אלג'מאל א־לפנא, תפרג'ת פחכּואתיה, אלמוסיקין, חתה א־לנאס ללי כאילעבו מע אלאפאעי, הסתמתעת בחיאת אלמדינה בהא טאקה ח'אסה, אוא חאצרה עריקה, כעתעישהא פי כל חטוה.